Nah binatang yang kita takutin itu anjing ya pok ya itu pok iya kita punya cerita nih pok anjing dah tu yang kita benar benar kita takutin lagi zaman kita SMP dah tu benar benar kita takutin tuh pok, jadi kita baru berangkat nih pok ama temen nih ya kan, nah teman kita nyamper kita berangkat sekolah gitu kan, nah sampai mau berangkat sekolah nih teman kita nanya win kita mau lewat mana nih win gitu kita oh lu lewat sini jangan di situ ada ada galian tanah gitu kan, udah sepatu kita pada jeblok pada ini dah mending enggak usah lewat situ kita lewat sono satu lagi jalan, oh ya udah iya kita siap berangkat nih otw kan berangkat, setibanya di jalan dah tu ane lagi ini nah kita ya ane juga gimana itu kita lagi ane juga berdua ma teman ane itu dia enggak tahu ya dibilangnya ya puguh tuh anjing langsung ngeragot kaki kita tiba tiba datang dari belakang tuh ngeragotin kaki kita itu pada nah di situ yang kita takutin hah tu, apalagi kita dapat pelajaran dari ini kan anjing itu namanya rabies itu dah yang kita paling takutin deh itu iya langsung dah tu orangnya langsung mempunyai ya gampang pisang ngomongnya gitu. E tong maap ye tong gitu kan ni emang kagak diikat gitu, ya kita bilang ya bak jangan begitu bak namanya anjing mah kalau bisa taruh di kandang bak ya kalau dah begini bagaimana bak gitu ya udah dah lantas aja tu sampai kesakitan lha untung sih ga terlalu groak dah tu kaki kan, digigit sama tu anjing tuh lha bujug dah senat senut senat senut senat senut kita berangkat sekolah dah tu akhirnya kita minta izin dah tu kita minta ini ama ama guru piket dah tu kaki kita sakit habis digigit anjing udah sana kamu pulang aja gitu istirahat cukup, iya bu kita pulang dah begitu ya udah kita sampai rumah kita senderan aja udah lagi sambil ngrasain sakit diobatin ama nenek kita dah tu ya emang kita dulu lagi SMP dirawat ama nenek yak gitu kan sampai dibilang sembuhnya tuh sampai tiga hari itu sledat sledutnya itu kaki kita ampe yang kita rasain, na mangkanya sampai sekarang nih ya binatangnya kita takutin ya itu anjing dah itu satu juga gigitannya udah lumayan juga ama namanya rabiesnya itu gitu